طبعًا من أقدم هواياتي الكتابة ، بدأت امارسها من وأنا صغير، كيف بدأت ممارستها يا عزيزي؟ أولًا بدأت بالقراءة كنت مرة شغوف -بال- بالقراءة ، و <hesitation> بعدها كتابة المذكرات، انتقلت بعدها للقصص القصيرة في المدرسة، وجدت دعم عائلي إيجابي، و <hesitation> الإ <hesitation> شتراك في <hesitation> المسابقات.